Ia, fomba ndrô roaiôminia io ndreky zen̈y resaka sakafo, <hesitation> irô zen̈y tia mihin̈a lôko, sipisy. Avô migiaka dite zen̈y ndrô koa fa folakandra <hesitation> zen̈y zen̈y ten̈a matetiky fa atô ndrô.